कंप्यूटर प्रिंटर एक मशीन छे, जिको उपयोग कंप्यूटर से भेजी गई जानकारी ने कागज पर उतारण खातर करज। जब थूं कंप्यूटर से प्रिंट का बटन दबावै, तो प्रिंटर में भेजी गई सूचना समझ में आवै। ई मशीन में स्याही या टोनर भरी रहै है, जिको उपयोग करके कागज पर अक्षर अने चित्र छापै है। मोटर, लीजर अने मेकेनिकल पार्ट मिलके प्रिंटर ने काम करावज।